Yok masem-masem bahasa gak sekul melo ino ngadan najer ajer gak sekul melo bei bahasa Perancis bahasa German bahasa Sepanyol bahasa Mandarin bahasa Italy ah iyen bahasa-bahasa wak najer gak sekul melo lah lahabei.

Masem-masem g wak imun a gak lebok, bei a pimun sayur, pimun buwak, pimun bunga. Masem-masem lah g nimun. Mun se mak pimun ubei, pimun sayur, pimun lada, pimun buwak-buwaklah wak seneang g bak kinan telo.

Sejarah wak belaku wak najar masa sekul lahabei, sejarah malaysialah, kutan kenaan malaysia kemerdekaan, kutan tan malaysia dijajah oleh British dijajah Jepun, wak najar melo. Tarikh-tarikh kemerdekaan tarikh penting geji.

akou da faham angai tan soalan itou, takan wak suci, wak tuu, keluarga melou tou keluarga a kristian so melou memang tuu-tuu percayak gak Tuhan Yesuslah sebab sienlah satu-satunya jalan jalak jalan mapun sorga jalam emm jalan wak tuu lah jalan wak suci ienlah Yesus

Wak asek akou tou, manusia yang simpellah, tenawan wak simpel eh, akou itou tenawan wak simpel eh. Akou ndabei suka pebak bajou wak poro-poropol, masem-masem ji warena betambah-tambahan, nda bei berapa suka. Akou selalu suka pebak jalak kala, jalak kala, jalak a simpel gejilah

Ito senang un dokumen bak perlu IC mun dagen negaralah, mun keluwar negara mun mapun keluwar nregara mesti paspot iyen puon paspot mesti aktif jetaun lebeh sebelum kaau keluwar negara. Kaau make sure kaau ngak subet paspot ngaklah.

Kuatir angai pasel kesihatan dagen Malaysia, akou rasa a ehm kobik lahabei da masa taon dua ribu, taon dua ribu tapak dua ribu dua geji. Telo risau angai pasel kobik tapi ajau ito ngak diyak tan kena nda pebak mas agei.

Akou itou memang suka keman wak makanan sihat eh. Selalunya akou keman a sup, wak emm sup-suplah. Semuwa wak ndabei pegula, ndabei bermi, ndabei penyok angai, ndabei lasuok angai, ndabei pegurieng-gurienglah, giyen jilah selalunya sayuor-sayuor, ulem-ulem, gejilah wak kinan.